Ja'a yë jukyajtë neyb ëjt's dun jaya'ay ajtëm pues t'sobadpë yë y ko'o ka oy jukyatëp ko'o kap nëkuendadëb muk jëxëp manyt's jedun dun t'so kap dun chobatyë ko'o dun kap nëkuendadëb padyë dun nëchokëp we'e dun yajxon mi'ityë mukyatyë.